Ecureuils rey mandoaky hazo. Lavahany amy hiny maranitsy aloha eo rey hazo iny, loahany, le ao amizay i misitriky lafa manitsy ty andro amizay i tsy tratry ty nitsy.